Ta nrakamagati ta ngu ho o on. tina yo'o ta nrakamaga tina yo'o tada ho o on. ti'kuaiyo, a ti'burroyo nakitinguti tá kamaga kitijan ha a na tituti ta nion, koan ti'kuaillo, tinayo mjun.